<hesitation> kuleer wiolet jooni, uurnuki rewɓe tan warta e hakkille an. Sabi worɓe ana panɗi ko ɓoornotoo kuleer wiolet. Ɗun waɗi so mbiimi rewɓe. Sabi rewɓe ana njiɗi onɗon noone sanne. Jonka fay so daabaaji makko ana woodi. <noise>